Unë jam njeri i natës edhe kom qejf me flejtë shumë n'mëngjez. Po kohve t'fundit s'jom kah muj as me nejtë shumë e as me flejtë shumë n'mëngjez. <hesitation> Po duhna mu çu herët për mu bo gati për me shku n'punë, mandena gjatë ditës po lodhna shumë dhe po kemi punë shumë edhe kur po vi po jom e dërmume, po bi herët me flejtë.